लक्ष्य प्राप्त करन ताँही धर्यताको महत्वपुर्ण भुमिका रहत हए । धर्यता कहनसे दिर्घकाल रूपमे प्रतिवद्धता संगत करनको क्षमता वढान हए । तहि कहि लक्ष्य प्राप्त करन ताँहि समय, प्रयास और कठिनइको आवश्यक्ता पड सकत हए । तर तर जा प्रप्तिमे धर्यता अत्यन्त महत्वपुर्ण होत हए । जासे धर्यता पुर्वक परिश्रम और अगठो मे पडो अवस्थाके फिर मतलब हतोत्साहि नहोनके मद्दत करत हए । तवहिक मारे लक्ष्य प्राप्तीके ताँहि धर्य एक प्रकारको बहुत वढीया गुण और मनै मे जा होन जहुत जरूरी हए ।